Hevitra diso fiheverako kivà de kivà de manikatra rehefa romotra de <hesitation> izy <hesitation> sy romotromotro foagna isanandro fa misy fotoagna raha ôhatra fotoana le fary mamelana izy de manikatra de raha vao kiariny ny olona de lasa romotra karaha an'azy koa na <hesitation> vao tsy voatsabo ndrindra fa rehefa kivà tsy vita vakisiny de <hesitation> manikatra be sady to de maharomotra.